Majjireede kile muuɗun ɓuri majjireede telefoŋ muuɗun. Sabi kile aɗa waawi helde mo. Aɗa waawi wattude hen keso goɗɗo kaa telefoŋ maaɗa. So o majjii a tawan kibaruuji maa e kulle maa kuurɗe fuu hewtude ɗun wala ko yaafi. A tawan duu… Min kaa telefon an nde wootere bonii, seeɗa mi ñawa.